Ihó tidaá xa naniti xhikuili, te ihó inga tida'a xaku'u tidá toiin, té ihóti nrekui, ihó ti ndii, ihó chí chinri'í, kiti ño'o nreku, nrekuti <hesitation> tida'a.